Dushanba kun haqida o'ylasam. Bu uyg'onishim kerak bo'lgan eng haftaning birinchi kuni va ish ish eng ko'p bo'ladigan kun desam adashmayman. Va dushanbani judayam yomon ko'raman.